Karazagna fomba fizakana aloha magnerantany de maro, raha ôhatra ka alaina vinavina foagna de agny aman-drivony akagny, fa ôhatra foana zao firenegna raika karaha Madagasikara aketo an defa managna fomba fizakana mihoatra ny roapolo an, hamaroana karazagna fizakana aketo nefa de Gasy foana zany.